Di bambam təseli talata təseli di Laraba təmseli di alhamis juma'a bəmtəni nənga bəmtən nə di sati nənga ga gul nə di ladii